ମାଚ୍ଚୋ ତୋ ବହୁତ ପ୍ରକାରା ହୋତୀ ହୈ, ଜୈମେଂ ଦେଖୀ ରୋହୀ, ବାକୁରୋ, ଇଲୀଶୀ, ମାଗୁରୋ। ହାମରା ଓଡିଯାର ଓଡେ କହା, ବଢୋଜୀ, ଖାଓ, ଇଲୀଶୀ, ହଭବୁଲୀଶୀ, ବଲିଂଗୀ, କୌଂକୋଡା, ଚେଂଗୁରୀ, ବହୁତ ପ୍ରକାରା ମାଚ୍ଚୋ ଥାଈ, ବହୁତ।